langir biðlistar eru eftir dagþjálfun fyrir fólk með heilabilun og á minnismóttökuna þar sem það fær greiningu talið er að um þrjú hundruð greinist á hverju ári en enginn veit í raun hve stór vandinn er björgunarsveit í Dublin á Írlandi leitaði í dag að Jóni Þresti Jónssyni sem ekkert hefur spurst til í rúmar þrjár vikur bróðir Jóns segir vísbendingar um að hann hafi farið upp í leigubíl á svæðinu þar sem hann hvarf Evrópuríki eru ekki samstiga í því hvað eigi að gera í málum ríkisborgara þeirra sem gengu í raðir Íslamska ríkisins nú stendur yfir hörð barátta um síðustu yfirráðasvæði samtakanna í Sýrlandi framkvæmdastjórar hjá ríkisbönkunum og Landsvirkjun fá betur borgað en forstjórar annarra ríkisfyrirtækja og ríkisstofnana meðlimir

söngvakeppnina í eðli sínu pólitíska þeir voru í viðtali við ísraelska sjónvarpsstöð í dag og segja að viðmælendum þeirra hafi verið heitt í hamsi

gott kvöld ekki er vitað hve margir þjást af heilabilun hér á landi því engin skrá er yfir sjúkdóminn talið er að þrjú hundruð greinist hér árlega biðlistar eru langir og brýnt að kortleggja vandann segir öldrunarlæknir fólk greinist í auknum mæli ungt með heilabilun en engin sérstök þjónusta er

fyrir það nokkur þeirra ásamt aðstandendum hafa tekið sig saman og undirbúa

hóps innan

sérstaklega í þessum sporum þegar það greinist svona ungt það er mjög eitt með sinni fjölskyldu kona mín kom fram fyrir tveimur árum og hélt opinberan fyrirlestur um það það breytti afskaplega miklu fyrir okkur hlutfallslega hefur fólki sem greinist ungt með heilabilun ekki fjölgað heldur leita nú þjónustunnar mjög stórir

árgangar ekki er vitað hve margir eru með heilabilun hér á landi því enginn skrá er til talið er að þrjú hundruð greinist hér á hverju ári með

og þar af eru um þrjátíu yngri en sextíu og fimm ára samtals er áætlað að

fimm þúsund manns séu með heilabilun hér á landi áttatíu eru á biðlista eftir að komast í greiningu hjá minnismóttöku Landspítalans og gera

má ráð fyrir að biðin sé um sex mánuðir þetta greiningarferli allt tekur alveg ótrúlega langan tíma og það er alveg ofboðslega erifður tími fyrir hann sjálfan og var erfitt fyrir hann og eins líka fyrir okkur hin fjölskyldu hans nýlega var tekin upp flýtimeðferð á

sem þýðir í raun og veru að einstaklingar sem undir því að komast að sem fyrst að þeir fari í algeran forgang og oft er það sem stýrir því dagþjálfun fyrir fólk með heilabilun er á átta stöðum á höfuðborgarsvæðinu um hundrað og sjötíu eru á biðlista eftir henni það hefði kannski vantað heilstæða þjónustu

greinist þá ætti bara að vera alveg ósjálfrátt

strax í kjölfarið ég held sko að kortleggja vandann sé grundvallaratriði vita vita hvaða fjölda við erum að vinna með ekki bara hvað við höldum að við séum með sótt hefur verið um leyfi og fjármagn til að hefja vinnu við skráningu fólks með heilabilun þetta krefst mannskaps því

þetta er ekkert smáverkefni þetta er verkefni sem ekki er hægt að vinna bara á kvöldin og um helgar í hugsjónastarfi björgunarsveitarhópar í Dublin leituðu í dag að Jóni Þresti Jónssyni án árangurs ekkert hefur nú spurst til hans í rúmar þrjár vikur vísbendingar eru um að Jón hafi farið upp í leigubíl á svæðinu þar sem hann sást síðast bróðir Jóns segir að fjölskyldan muni leita áfram af krafti næstu daga í rauninni fór björgunarsveitin af stað í morgun nokkur nokkur teymi af leitarmönnum ásamt hundum leituðu á fyrir fram ákveðnu leitarsvæði í kringum þann stað þar sem hann sást síðast leit lauk held ég rétt milli eitt og tvö í dag það sem ég veit á þessari stundu

er að þeir fundu allavega ekki Jón sem verður að teljast jákvætt í raun stór liður í því að leita á þessu svæði er

útiloka að hann sé að finna á þessu ákveðna svæði það hafa komið ýmsar ábendingar frá fólki sem segist hafa séð hann hvað er svona það nýjasta í því í rauninni þær ábendingar sem við söfnuðum saman í leitinni síðasta laugardag og þær ábendingar sem komu

komu inn eftir framkomu í sjónvarpsþættinum Crimecall á mánudeginum þá kom alveg holskefla af ábendingum einhverjir tugir sem er verið að vinna úr þær áreiðanlegustu eru frá aðilum sem telja sig hafa séð hann og aðilar sem telja hann mögulega hafa farið upp í leigubíl á þessu svæði þetta eru svona áreiðanlegar ábendingar sem þarf vissulega að sannreyna en lögreglan er á fullu að

hafi farið upp í leigubíl og er vitað hvert hann hafi farið í rauninni ekki eins og ég segi þetta eru bara ábendingar margar góðar

sem þarf að sannreyna áður

en miðað við það sem viðhöfum í höndunum

Jón einhverja fimm hundruð metra frá hótelinu og samkvæmt leitinni í dag er hann ekki að finna

kílómetra radíus frá þar sem hann sást síðast það er því margt sem bendir til að hann hafi farið upp í leigubíl og þá

á götunni þá liggur umferðin niður í átt að miðbænum mögulega

væri að mörgu leyti óskandi því það er einfaldara að hafa uppi á mönnum þar í Sýrlandi sækja hart að einu síðasta vígi hryðjuverkasamtakanna sem kenna sig við íslamskt ríki nálægt landamærum Íraks alls óvíst er hvað verður um Evrópubúa sem gengu til liðs við hart hefur verið barist um lítið svæði samtakanna við þorpið

að útrýma með öllu yfirráðum samtakanna í Sýrlandi s d f bandalag Kúrda og uppreisnarmanna í Sýrlandi leiðir þessa baráttu og nýtur stuðnings Bandaríkjahers í desember tilkynnti Bandaríkjaforseti að búið væri að sigrast á íslamska ríkinu í Sýrlandi og Bandaríkjaher væri á leið heim fljótlega var sú ákvörðun dregin til baka enda baráttunni ekki lokið á fimmtudag lýsti hann aftur yfir sigri á föstudag var hins vegar harður átján klukkustunda bardagi við

að búist sé við um svæðið í nótt og undir morgun spurningar hafa vaknað um hvað eigi að verða um Evrópubúa sem gengu til liðs við samtökin í Sýrlandi hefur verið í brennidepli hún fór þangað frá Bretlandi fimmtán ára gömul en yfirvöld þar í landi hafa neitað henni og nýfæddu barni hennar um heimkomu og ákveðið að svipta hana ríkisborgararétti breska Ríkisútvarpið birti í dag viðtal við eiginmann hennar sem er frá Hollandi hann er í haldi

Kúrda og segist vilja snúa aftur til Hollands ásamt konu sinni og barni fjöldi evrópskra ríkisborgara dvelur nú í flóttamannabúðum eða í fangelsum á yfirráðasvæði Kúrda ráðamenn þar segjast hafa nóg á sinni könnu og þetta fólk eigi ekki að vera þeirra byrði frakkar hafa samþykkt heimkomu um hundrað og fimmtíu vígamanna og Belgar hafa óskað eftir samstöðu í

sænska öryggislögreglan veit um um þrjú hundruð manns sem hafa snúist á sveif með forsætisráðherra Svíþjóðar segir af og frá að þeim verði hjálpað að komast aftur heim ofnæmislyf í verslunum hefur verið lagt fram á Alþingi lyfjafræðingur varar við því að þetta verði leyft eitranir séu algengari í nágrannalöndunum þar sem slíkt fyrirkomulag er fjórir þingmenn Sjálfstæðisflokks hafa lagt fram frumvarp um að Lyfjastofnun verði heimilt að veita undaþágu frá lyfjalögum og leyfa með ákveðnum kvöðum og skilyrðum sölu á vægum verkjalyfjum vísað er til fyrirkomulagsins í Danmörku Noregi og Svíþjóð og segir í greinargerð með frumvarpinu að þetta hafi ekki leitt til ofnotkunar lyfja eða haft slæm áhrif á lýðheilsu og tilkynningum vegna eitrana hafi ekki fjölgað talsmaður meira frelsis í viðskiptum og þetta er bara einn liður í þeirri hagsmunabaráttu sem ég hef

hafið þið rætt við lyfjafræðinga við undirbúning þessa frumvarps nei ég var meira í því að heyra í fólki

almenningi í landinu sem hefur rekið sig á það að það er stundum erfitt að nálgast lyf þegar mikið liggur við og þess vegna er með einföldum hætti hægt að bæta það með því að heimila lausasölulyf í meira mæli í í almennum verslunum líkt og tíðkast í mörgum öðrum löndum og við sem höfum ferðast þekkjum þetta er ekki í fyrsta skipti sem við sjáum svona frumvarp og

hafa aldrei náð fram að ganga og fyrir því eru örugglega margar ástæður en en það er ekki alveg þannig að þetta gangi alveg snuðrulaust fyrir sig í löndunum í kringum okkur og það eru mörg vandamál sem fylgja því að þessi lyf séu í sölu í búðunum þar með talið að það er verið að kaupa allt of mikið af þessu og það hafa komið upp eitranir og fleira

úr magninu sem mátti selja á sama tíma vorum við að auka magnið en við höfum ekki verið að lenda í sömu sömu tíðni vandamála með þessi lyf eins og hefur gerst hefur gerst í nágrannalöndum okkar í greinargerð með frumvarpinu er lýst hvernig megi stilla þessum lyfjum upp í verslunum og hvaða kröfur séu þar gerðar Aðalsteinn veit ekki hvort slíkar kröfur myndu breyta miklu hér reynslan af því hvernig farið var með heimildir til að selja nikótínlyf veki ekki traust

traust þá bendir hann á að eitranir vegna parasetamóllyfja og bólgueyðandi verkjalyfja geti verið kvalafullar og alvarlegar átján framkvæmdastjórar hjá Íslandsbanka Landsbanka og Landsvirkjun hafa hærri mánaðarlaun en forstjórar langflestra ríkisfyrirtækja og ríkisstofnana ráðherrar í ríkisstjórninni hafa gagnrýnt harðlega laun bankastjóra Íslandsbanka og Landsbanka fjármálaráðherra hefur farið fram á að launaákvarðanir æðstu stjórnenda bankanna verði endurskoðaðar tafarlaust og breytingar á starfskjarastefnu

lagðar fyrir aðalfundi þeirra tuttugustu og tuttugasta og fyrsta mars bankastjórarnir tveir hafa fjögur komma

og þrjú komma átta milljónir

í laun á mánuði með hlunnindum forstjóri Landsvirkjunar er nálægt þeim og var með þrjá komma fjóra

með hlunnindum í fyrra næstu undirmenn þeirra sautján framkvæmdastjórar og einn aðstoðarforstjóri hafa líka milljónir á mánuði fimm framkvæmdastjórar og aðstoðarforstjóri Landsvirkjunar voru samtals með tæplega einum komma sex milljónir bandaríkjadala í laun samkvæmt ársreikningi það gerir rúmar tvær og hálfa milljón króna á mánuði miðað við dollaragengið hundrað og sextán krónur mánaðarlaun sex framkvæmdastjóra Landsbankans voru tvær komma átta

milljónir í fyrra sé miðað við jöfn laun þeirra mánaðarlaun sex framkvæmdastjóra Íslandsbanka í fyrra námu þremur og hálfri milljón á mánuði það er að segja ef miðað við að þeir hafi jafnhá laun laun forstjóra fyrirtækja í ríkiseigu eru lægri hæst eru launin hjá forstjóra Landsnets og Isavia tæpar tvær og hálfa og tvö komma fjórar milljónir á mánuði ef litið er á laun forstöðumanna ríkisstofnana miðað við ákvörðun kjararáðs sem birt var um mitt síðasta ár eru þeir nær allir með nærri

helmingi lægri grunnlaun en þeir sem á undan eru taldir allt frá tæpum níu hundruð þúsund krónum til tæprar eitt komma þriggja milljóna reyndar fá þeir allir mismikla fasta yfirvinnu hæstu grunnlaunin fær forstjóri fjölmennasta vinnustaðar landsins Landspítalans með fastri yfirvinnu fær hann tæpar tvær komma sex milljónir í laun að því er fram hefur komið í Stundinni lagðist mjúklega að alþjóðlegu geimstöðinni í morgun starfsfólk

tók geimfarinu fagnandi en því var skotið á loft frá jörðu í gær verður við geimstöðina fram á föstudag þá aftengist það stöðinni og tekur stefnuna á Atlantshafið um hundrað og sextíu kílómetra frá strönd Flórída í Bandaríkjunum geimfarið er í eigu

og hannað til þess að flytja geimfara frá jörðu

út í geim það er óhætt að segja að þetta fyrsta hafi gengið samkvæmt óskum enn sem komið er norður Kórea er enn eitt

ríki heims þrátt fyrir að stjórnvöld virðist í auknum mæli reyna að opna á samskipti við önnur ríki fjölmiðlum sem hleypt er inn í landið er sýnd glansmynd af þjóðinni og fátækt og mannréttindabrotum er sópað undir teppið fundur Donalds Trump forseta Bandaríkjanna og leiðtoga Norður Kóreu endaði án samkomulags á fimmtudaginn Trump segir að hafi viljað að Bandaríkin léttu öllum viðskiptaþvingunum af Norður Kóreu og því hafi hann ekki viljað verða við

Kóreu í vikunni með það fyrir augum að fá innsýn inn í daglegt líf íbúa landsins hann segir þó að honum hafi ítrekað fundist að það væri verið að setja upp leikrit fyrir hann hann var ávallt í fylgd tveggja leiðsögumanna og þurfti að bera blátt merki á handleggnum

hann væri fréttamaður fór meðal annars í grunnskóla í Pjongjang en hverju svara kennararnir þegar börnin spyrja út í Bandaríkin

sem hann fór voru flutt tónlistaratriði ljóst er að fjöldi fólks hafði undirbúið komu danska fréttamannsins en ólíklegt er að hann hafi fengið raunhæfa mynd af daglegu lífi íbúa Norður Kóreu er skref í átt að því að gera aðstæður á Akureyrarflugvelli ásættanlegar fyrir millilandaflug segir flugvallarstjóri flugstöðin er löngu sprungin en ekki hefur fengist fjármagn

í stækkun nú standa yfir framkvæmdir

hér á Akureyrarflugvelli þessar framkvæmdir kosta samtals um hundrað og áttatíu milljónir og vonast er til þess að búnaðurinn verði tekinn í notkun í september núna erum við að fá svona standard aðflugsbúnað sem er bara á öllum millilandaflugvöllum erlendis og þá höfum við það sem

erlend flugfélög lággjaldaflugfélög vilja fá á flugvellina Hjördís á þar við flugfélög á borð við sem hafa ekki viljað hefja áætlunarflug á flugvelli sem ekki hafa búnað sem þennan því án hans þarf að þjálfa flugmenn sérstaklega nú er flogið beint til Akureyrar í leiguflugi frá borgum í Bretlandi og í sumar bætist við flug beint frá Rotterdam í Hollandi þetta er þó ekki eina framkvæmdin sem kallað hefur verið eftir á flugvellinum flugstöðin er of lítil

á nýju flughlaði þær framkvæmdir kosta samanlagt um þrjá milljarða vonast hafði verið eftir því að hægt væri að nota efni úr Vaðlaheiðargöngum í nýtt flughlað en það fer í fyllingu undir

það er aukin krafa á vegabréfsskoðun núna því Bretland er fyrir utan Schengen og þá tekur tíma að skoða vegabréfin

þá kemst fólk ekki inn í flugstöðina núna erum við bara að gera allt sem við getum þetta reddist þetta getur ekki verið svona í mörg ár í viðbót og á hverju strandar þarna fjármagni frá ríkinu ef flugvöllurinn á að geta tekið á móti til dæmis vera varaflugvöllur fyrir Keflavík tekið á móti þotu sem getur ekki lent þar af einhverjum ástæðum þá þurfum við náttúrulega bara betri aðstöðu það er víðar en á

sem tekist er á um húsnæðismál næstum níu af hverjum tíu íbúum Berlínar búa í leiguhúsnæði við eina þekktustu

borgarinnar tóku leigjendur sig nýlega saman og fengu borgaryfirvöld til að stöðva viðskipti leigufélaga með íbúðir þar þessar yfirþyrmandi byggingar

voru reistar á sjötta áratug síðustu aldar þetta verkefni var í raun flaggskip endurbyggingar í austurhluta

það eru eftirsóttar íbúðir

við stór leigufélög í einkaeigu þessar deilur koma gjarnan inn á borð

hann er framkvæmdastjóri einna stærstu Berlínar með næstum tvö hundruð þúsund meðlimi og þessi vandamál kristallast á Karl Marx

breiðgötunni nokkrum árum eftir að múrinn féll seldu borgaryfirvöld í Berlín hundruð íbúða þar en þegar til stóð að endurselja þær seint á síðasta ári reið alda mótmæla yfir til stóð að endurselja þær seint á síðasta ári reið alda mótmæla yfir

leigjendunum með aðstoð borgaryfirvalda tókst að stöðva söluna nú er rætt um að kaupi íbúðirnar og eða hjálpi leigjendum að eignast sínar íbúðir átökin í Karl Marx eru ekkert einsdæmi í Berlín heilu

Berg hverfinu hafa verið gerðar upp með þeim afleiðingum að tekjulægri íbúar hafa neyðst til að flytja annað

leiguverð hér í Berlín er reyndar lægra en í mörgum öðrum stórborgum Evrópu en það fer hækkandi sérstaklega í hverfum þar sem einkafyrirtæki

upp heilu blokkirnar endurnýja íbúðir og hækka svo leiguna deilan um íbúðirnar hér við Karl Marx

gefið tóninn um hvert framhaldið verður býst við blönduðum móttökum í Ísrael bæði öfgakenndum og léttum þeir sögðu í viðtali við ísraelska sjónvarpsstöð dag að það væri ekkert óeðlilegt við þá hugmynd að sniðganga keppni sem haldin sé þar í landi

segja að sigur hatara í söngvakeppninni í gærkvöld hafi vakið athygli þegar niðurstaðan lá fyrir sagði Matthías Tryggvi Haraldsson að hljómsveitin færi með mikilvæg málefni til Ísraels þau eru í grunninn að keppnin er í eðli sínu pólitísk og það er mikilvægt að áhorfendur séu meðvitaðir um það gestgjafarnir eru greinilega

áhugasamir um því tveir þeirra voru í viðtali við ísraelska sjónvarpsstöð strax í dag þeim var mjög heitt í hamsi þau vildu vita hvort við værum sammála því að það ætti að sniðganga Eurovision tvö þúsund og nítján og hverju svöruðu þið því við reyndum eftir bestu getu að taka okkar persónulegu skoðanir út fyrir sviga en bentum á það sem við höfum áður sagt að við viljum halda gagnrýnu samtali um keppnina á lofti með öllum okkar meðölum sem

það sé ekkert óeðlilegt við þá hugmynd að sniðganga keppni sem haldin er í Ísrael hvaða móttökur haldið þið fáið þegar þið farið þangað blandaðar ýmist öfgakenndar eða léttar við höfum fengið fjölbreyttar móttökur nú þegar og við fögnum fjölbreyttri umræðu

að þessi keppni sé pólitísk í eðli sínu og allir þátttakendur sem stiga á

svið í tel Aviv tvö þúsund og nítján munu vera að flytja pólitískan boðskap þá að veðri það er minnkandi norðanátt í kortunum í nótt og á morgun áframhaldandi og kalt í veðri en bjartviðri syðra og hiti um frostmark Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum Kristjana Arnarsdóttir

er með íþróttafréttir kvöldsins Íslandsmótinu í borðtennis lauk í Digranesi í dag nýrkrýndur Íslandsmeistari í einliðaleik kvenna er aðeins tólf ára Snorri Einarsson náði sínum besta árangri í fimmtíu kílómetra skíðagöngu á h m í

gullverðlaunum

Norðmanna fjölgaði enn og hún var bragðdauf baráttan um Bítlaborgina þegar

City er áfram á toppnum langir biðlistar eru eftir dagþjálfun fyrir fólk með heilabilun og á minnismóttökuna þar sem það fær greiningu talið er að um þrjú hundruð greinist á hverju ári en enginn veit í raun

hve stór vandinn er björgunarsveit í Dublin á Írlandi leitaði í dag að Jóni Þresti Jónssyni sem ekkert hefur spurst til í rúmar þrjár vikur bróðir Jóns segir vísbendingar um að hann hafi farið upp í leigubíl á svæðinu þar sem hann hvarf Evrópuríki eru ekki samstiga í því hvað eigi að gera í málum ríkisborgara þeirra sem gengu í raðir Íslamska ríkisins nú stendur yfir hörð barátta um síðustu

yfirráðasvæði samtakanna í Sýrlandi hjá ríkisbönkunum og Landsvirkjun fá betur borgað en forstjórar

ríkisfyrirtækja og ríkisstofnana meðlimir

segja Eurovision söngvakeppnina í eðli sínu pólitíska þeir voru í viðtali við ísraelska sjónvarpsstöð í dag og segja að viðmælendum þeirra hafi verið heitt í hamsi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

punktur is